Sopka da ma mar a ugu chor kama baul nacha. Kule ngo ve va vetda ngo thet save cha renggi du ngo chor kama baul chor nget de ngu ven ma nget meni cha renggi sa chule sa ngo chor nget du ngu ma ngo chor nget mamar ngu vathit net sa ehule sa ngia tet sa ve va vet sa ngia thet diva ngu chararek nget sa ngia charar nget pe pakama, theng ma thi kerarek nget pe sa chule nget pe sa cherk pa nget. Sa chule sa ngu ma ngo thet met nget ma chunga thak pik sa ugia thu nget ugu venak mana nget sa chule na ngia chu nget pe meka kama ithong pe va vet sa ngia chu ma nget muk de chule nget pe va sa nani chma authes va sik ka chule sa chunangga tha pik sa, udon ma nget.